O climma in Egitto o l'é in parte quello de un paise do Mediterraneo do Sud, tipo Maròcco, donca secco ma normale, d'inverno anche un pittin fresco, sciben che no freido, no creddo che neie, ma porrieiva anche ëse; ma anando ciù in zu gh'é o deserto.